Alu no telkar jaga tei satung kaham khe nokbar wngnai jagao tonwi rwdi. Alu no telkar ni bisingo saat ni simi das degree celsius o tonikhai bo kwbangma sal ni bagwi tonui mano. Plastic eba mesh bag o daui bo bono nokbar phaima jagao tonikhe bo kwbangma jorani bagwui alu no tonui mano. Nogo chajaknai alu no khe fridge o tonui bo kwbangma jora ni bagwi tonui mano. O alu yarung achaikhe bono swkagui ruidi tei kaaisaa kanui alu sogui thankhe bono khibui rwdi. Abo haikhe bo alu kbangma sal ni bagwi tonui mano alu no.